Penggunaan artificial intelligent atau pun AI dalam teknologi, ianya akan membantu <hesitation> kita dalam membuat kerja atau tugasan dalam universiti. <noise>

Subjek kegemaran saya di sekolah adalah subjek Bahasa Inggeris. Ini adalah kerana saya amat menggemari bacaan ataupun media-media dalam bahasa tersebut.

Bagi saya penyertaan dalam sukan berpasukan adalah lebih menarik berbanding dengan sukan individu. Ini kerana ia juga membantu dalam kita bekerja bersama dengan rakan-rakan atau atlet lain dalam kumpulan kita.

Jika saya boleh habiskan satu hari untuk mempelajari hobi yang baru, saya akan mempelajari kemahiran bermain piano. Ini adalah kerana piano merupakan alat muzik yang menguji kecerdasan minda dan juga koordinasi tangan dan mata.

Saya akan rasa gembira apabila orang sekeliling saya memberi kejutan ketika hari jadi saya kerana saya akan rasa diri ini dihargai serta diingati.

Saya berharap agar saya dapat melakukan senaman setiap hari.

Kami kerap menghadiri sambutan hari raya.

Saya pernah terlibat dalam pementasan teater di kolej semasa saya masih belajar. Saya telah memainkan watak- seorang watak utama di dalam cerita tersebut. Cerita tersebut bertemakan kebebasan.

Puteri Santubong.

Saya suka tonton badminton kerana saya suka bermain badminton.

Makanan-makanan proses seperti sosej, maggi goreng dan segala makanan proses, kerana dia akan memberikan impak yang negatif kepada badan kita.

Saya menggemari pemakaian yang santai dan selesa. Ini juga disebabkan faktor cuaca yang panas di negara ini. Jadi, pemakaian santai dan selesa sentiasa menjadi kegemaran saya.

Saya rasa berjalan jauh adalah okey, kerana saya tiada masalah untuk berjalan jauh ataupun mengambil jalan untuk bersiar-siar.

Sekarang ini, dalam masyarakat saya, kaedah pembayaran telah pun dipertingkatkan, di mana kesemua pembayaran adalah tanpa sentuh atau tanpa tunai. Mereka menggunakan pemindahan akaun menggunakan kod QR ataupun menggunakan perkhidmatan e-dompet.

Cara untuk mencari peguam di negara adalah dengan <hesitation> berkomunikasi atau dengan mencari firma guaman untuk mendapatkan peguam.

Cuaca di negara saya <hesitation> adalah serupa dalam sepuluh tahun yang lalu. Kemungkinan kadang-kadang akan hujan, akan kemarau dan begitu seterusnya.

Serangga terbesar yang pernah saya jumpa semasa saya kecil dahulu adalah sejenis lipan yang dipanggil lipan bara. Lipan tersebut akan muncul semasa banjir di kampung dan ia agak besar.

Pada pandangan saya, penggunakan khidmat perbankan dalam talian telah menjadi satu keperluan pada masa kini. Ianya jenis pembayaran yang lebih selamat, lebih baik dan juga lebih mudah.

"Saya suka perjalanan yang jauh seperti peribahasa yang berkata, ""Jauh perjalanan, luar pemandangan"". Sepanjang perjalanan tersebut, kita akan dapat mempelajari perwatakan seseorang."

Saya berharap agar dapat mendidik anak-anak saya dengan baik.

Kami akan mengundi mengikut kawasan dun masing-masing.

Dengan menjaga pemakanan yang sihat serta melakukan senaman setiap hari.

Selalunya tempat di kawasan dalam- pedalaman di mana tiada resepsi untuk penggunaan telefon bimbit seperti kawasan-kawasan pedalaman di luar Klang.

Saya suka memakai baju kurung.

Sangat sukar, kerana kita tidak boleh menjangka untuk hari hujan, bila kita akan perlu membawa payung.

Buat masa ini, kerajaan saya tidak mempunyai program kebajikan yang kukuh. Ia adalah berpandukan kepada individu yang amat memerlukan di kawasan-kawasan pedalaman ataupun di kawasan bandar.

Saya sangat ingin menjadi penganalisa data, kerana saya suka dengan melakukan statistik dan analisa.

Untuk mengelakkan kuman, serta boleh mengelakkan keracunan makanan.

Saya akan menasihati rakan saya supaya menarik nafas sedalam yang mungkin dan cuba untuk bertenang. Kerana apabila dia panik, maka dia akan lupa, Jadi, itu yang akan membuatkan dia gugup.

Setiap tahun, pastinya kementerian kebudayaan dan kesenian akan menganjurkan program penghargaan kesenian dalam bentuk tarian dan juga penari-penari tersebut akan diiringi oleh permainan alat-alat muzik tradisional.

Kebiasaannya di sini, mereka yang ingin berjumpa dengan doktor hanya perlu pergi ke klinik berdekatan, tidak kisah klinik kerajaan atau klinik swasta, untuk mendapatkan khidmat runding dengan pegawai perubatan.

Antara sebab utama orang dalam komuniti saya berhijrah ke tempat lain adalah disebabkan kos kehidupan yang semakin meningkat dan-ataupun peluang pekerjaan yang lebih banyak di tempat lain.